إذا خيروني باش نكون عندي يا عندي قدرة على قراءة العقول، ولا <hesitation> الإنتقال فورًا <hesitation> باش يكون عندي القدرة -لل- للإنتقال فورًا بطبيعة الحال، يعني حاجة يعني <hesitation> تفيدني حاجة يعني <hesitation> تجربة لي أنا، تخصني أنا أفظل من حاجة تخص غيري -حاجه كتخص غيري- كل إنسان يعني مسؤول على روحه، وأنا ما اهتمش بغيري برشا، نحب يعني <hesitation> حاجات يعني <hesitation> تكون عندها <hesitation> موهبات، والا مهارات بي أنا أحسن.